Au ama kamu ragena au pama kamu e laanina aonai pa ve nau, nauku lualua. Au a walao, ai maparamai imaima ga walao. Ai ga walao ai maparamai ga alu koukouna ma inamai ma amamai ria. Ve arawana waupene ve arawa kapurai o inagulu aorai ne pege laka vaavaa. Wa maguli, wa kamu rage aonai ai gema maguli aonai au ma walawalaku e ma ariku ria gama maguli rageole aonai maguli namana kopuna e oma namara wara. Kwalana wa koukou, wa veari, e laanina aonai pe gia lokilokia ne gulu voona no wa maguli aonana ai ge vanagina. Veiga veiga kamu vagi e anopara magulirana, anopara ririwarana e vai learana veaira Au geku pa maguli rage aonai gema kapuai, gema numai gama maguli rageo ma ariku ria maguli ikana kopunana gama rageole kwalana ai koukou ai maparamai imaima ai inami amamai elerai enai maparamai ga koukouna. Ika vagina, gema numa elerai aura maparara egira pe aura veairai ga kalawai. Ewaguna aonai wa agiaana aonai wa koukou aikina. No wa verere aikina, wa laaninai aonai maki ewaguna aonai e melomelo geriai e rinaa veaira ge api aorana veaira aikina laaninai pe wa melomelo laaninai ga verere agi iwa vagia wai kwalana maparara koukou. Ewaguna aonai melomelo ka oi ono lakalaka vanuga aonai oi melomelo alu roku paano gia ria e ge ula koukouna paano gia rawalira. Ewaguna melomelora kopura kopura ma aura ma aura. Na wa taimuna aonai wa, wa maguli rage aonai wa auna a ugamagi kamu kamuana auna e vanuga aura Vanugai gama maguli rageole vanuga magulina nama. Kwalana aura maprara egira. Ai maparamai ma arimai gema au vuavua, gema aura maparara numai, ma kapu ka ai wae aura veaira ai au ve avura. wae aura maparara numai e e laanina aonai rinaara e melomelo geriai veaira aikina no ana kilagia, va gelele, ewaguna oi ono lakalaka aonai e vanuga melomelona ka o melomelo kimukimu paano gia ria paie alu koukou, paie veinaveina o paie verere koukou kwalana ila ewaguna rinaarana pe va vevilira. Na wa taimuna aonai e au veaira aikina pe ma vererena. Oi pene aukavamu ge ririwamuna o oririwarana pie veamai aonai pio ve kea koukou ne arigi kapu kopunamo ai maparami io alu koukou ne io inaina o io ula koukou, io vekala agiagi, io veraka au na ma vererena Kwalana oi ugamagimu maparana oi turamu ria raka waaoma guguluana rakai oi puka, raka oi vemilo iwa, raka oi ula, arigi ula ula veaina kopuna oi kalaa, noo ulaula uvera maparara geve kalawai. Ewagumona melomelo, melomelora oo iwaguna guluna pono renagia aonai, voona airipara. Oi walaaninai arigi ulaula veaina okalaa wai ewaguna ono renagira aonai ila airapara. Kwalana ira ewaguna rinaarana ia pevaa vievilira. Na walaani magulina ikana, wa taemu kamu ragena maki ikavagina kwalana wa eaura pakurai.